Nifurie ivaa karithu. Kathu hena dini yakwa nairima iraa kanthu hata wiki ibhi nirae kanthu. Mira njafura nairima iraa thuruali, ithanya nichie niree thuruale lakini nifurie iraa kantu, Luvaha niyo iyaghende no dini yera. Niyo Niyo niifurie sana maisha ghakwa